Am halamra inebe meun. Ne <hesitation> dari a <hesitation> aho <hesitation> ho anim bote. Amra mula lainese ese. Ni hoene ni aide manem. Amala walatamau. Ado'ur. Loy huan. Ne lumante se ese sirainewe lumante leloy. Amala se araife meleu. Amalar araife meleu abate heloy ne diewanatama ira luluhukra. Adowuluhukwanatamau. Loy akoto. Akoto huan. Huaene amra mula leinemte. Amra yanaete. Se umata'a. Tu amra inewem emmeun. Tu amraife sirainebe. Luhuhukra heloy. Te'a bakaw tulumani, bara amala amara ina, amara ana. Amra inewe meu, ne arakne amba amba, wohi heloy a akai wanateste, ai heloy huan, <noise> ne ene meun a anis. Anis melewa anin, ara anime, aborok lohokloy. Aborok kloy ni ara ena ma, ahuene lohokni ara suswe emeun. Melewan ara ena ma, alue humanaine menira, akai. Akai hua anin, hwe waneu ukana. Ukana huan melewa an akinaira. Man <hesitation> i <hesitation> huane ya huma <hesitation> o <hesitation> humana'ate, akeranama huane ukanane ara ena ma kysehumanaine niranika. Kalo niak ufaya mau, yaak tohe meun, bakawa ama ani huaene ufaya amanika. Melewa anin yebelehalis te bangkal anis siasis site wahaiste usewe swahuna akai. Leahuan ara ena ma, adakni ara enhe, ara ena, ara ane leu, adakni ara enhe, melewan enama akat akat akat loy ara aneme aborokloy. Aborokloy lohoktu ara enama adaklolohok, ara enama adaksai esen ene no. Bailaho tete esa esa teme ara aneme, sol balahuan adete. Akai kai luhuan ukana'o akin nai rahe. Akenai rahuan loy arake rale sirium loy, wawane sim loy.